Me hobby pi vei al restauré i mobi përché l'ai tacà cun mia vizin-a dë ca parei për divertiment e pöi dizuma ch'al e diventà 'na specie d'ën travai e pöi praticament ades suma arivà che piuma dë travai anche gros da persun-e esterne